أفضل أعيش في سفينة فضاء، لأنه فيها مغامرات وإكتشافات، فيها إكتشافات أماكن جديدة برا كوكب الأرض، فكرة إنك تشوف الكواكب والنجوم عن جرب شي خيالي، الجلعة حلوة بتاريخها وأجوائها بس السفينة الفضائية تعطيك إحساس بالحرية والإنطلاق للمجهول. مجهول مثير ومليء بالفرص.